أحب آكل خبز عماني مع شوية عسل أو جبن، بعد أحب الفشاؤ خاصةً إذا كان مملح شوي، هذي أكلات بسيطة وما تحتاج جهد بس طعمهم لذيذ وما أمل منهم، أما غيره أحب كمان البيتزا والجهوة والشاي مين اللي ما يحبها؟